بطبيعة الحال يعني مؤونة -ما- لا تنظب من <hesitation> البيتزا والآيس كريم هذوما أحسن حاجات يعني يفرحوا في الحياة هذي، هذوما هرمونات سعادة إسمهم، حتى إذا هما يعني مش مصحيين بس <hesitation> هذوما <hesitation> يكونو لك يعني سعادة لما تشوفهم يعني <hesitation> ديما <hesitation> فرحة <laughs> أحسن حاجات في هالحياة هذي، حتى إذا هما يعني <hesitation> مش مصحينيين، وما ينصحش باش يتناولوهم يوميًا، بس مؤونة لا تنظب منهم هذه هي أحسن إختيار.